في عيد ميلادي نحب نحتفل بشكل بسيط، ما نحبش الأشياء الكبيرة، أو المعقدة، عادةً نحب نكون مع عائلتي، وأصدقائي المقربين، نعمل قعدة صغيرة، نأكل فيها أكلات خفيفة، وحلويات، ممكن نزين المكان بشوية زينة بسيطة، ونشعل الشموع على التورتة.